Au gegu tugamagi mai aigana bana iago mai au tu tugamagi ta ta asi agabiani sena mai vedanagi genanamo vada gegu tugamagiai autu ini kavinai na gana mo bana iago aurani bena motu kavinai na mo tu asi tanobara ta ne ostreilia gana mo bana iago gana be motu mogana bana iago tu korana tu mai tanobara kekei tu iana egitagauato iana mu. gita taugera tama vedogarito indipendens tama gabiato kekei mainai vaurogo gita eaguirato egenogoito bena iago monai ma moga genai nai mo token genai au gegu ura kekei tu bana iago mo tanobarai kekei bana tanu bena bana bogeboge iatu aigesina etanuni emagurini mogeri bana gitari iana evegorikauto neganai gita gera mai tanobara tu enabe logosi indipendens tana gabia taimnai mo ia geri vegorikau nuganai ta tanto goi tu dagara mabarari gavaman nuganai eia praivet secta nugariai mogeri dagara gauvei dan mabarari lagalagari mabarari namo se mogeri mabarari ita gera tau gera tama vogori vau vegorikauto neganai mo dan mabarana benamo erekwarekwato Ini toma tu kara egorani tagitaiani au bara iago monai mo gab gegu tugamagitu mo gabuai bara tanu be mo ta tanto gab kavana monai bara tanu be dagara davari evarageni e tanu maguri maki mainai vagivagi moga maiga eveiani be noga mo gai ma garira gesi ta tanuni bona ma garira gesi ta garevagarevani taeagoni taeagomani monai ta tanu be gera tara tanu lekwalekwa o tara iagoiagoma gera ura gaburi iagori maki tara toma mainai bogi lakaulakau asi namo korana vagivagi e veiga ilauilau egorani mogeri gaburiai bara tanu be bara gauvei o bara laki veregaukana na bere blesigu monai gauvei ta bara dogaria be bara gauvei bena gegu famly gesi atugamagini gabunai gegu tugamagi vekwaragi gaburi monai mabarari bara vei bema gegu gabu barego neganai gegu totogai vamoka vamoka misiri tari bara vei eiava ini faraoasi maigeri bara varo gabu gitagitana bara vaga namoa kavana bara tanu Sitoa gai iago laka lekwalekwa genogoi gena lekwalekwa varigisi karakara ma ura bana vei ma dagarari bara vei o mainai tu gareva mabarari tu aigana tana iago borosi neganai boro tugamagi bena naeago ba asi baeagoni bena moga begorani garina bena motu goi gemu iago gabuna maki botugamagia sena veigana tu asi boveia om baeago moga naveia gana gauvei ta monai be naeago naveia baeagoni baveiani lorinai ba mo tugamagi tagabini bara mogeri gaburi bara tanu be mogesina tugamagi tu asi bara gabi gei bara gareva lekwalekwa mo mo bara gena lekwalekwa goi bara varigisi gegu urai mo bara gareva goi nai ma egu atanuni atugamagini kamasi baravei ei mo gabu ai bara iago gegu tugamagi tum o sena motu tugamagi be agabirini mo veregauka genai mo bema mo tugamagi veregauka genai baviniani neganai ma dabarana iana mogeri beveirini bevagorarini gera maguri garoriai Gita ta ta mabarara gera tugamagi iiiiiii bara iago mo gabu gana bara iago monai bara tanu be mogeri mogeri bara vei bara iago mo mo gabu ba bara gitaia bara gitaia benamo ma bara genogoi be mai fiksa nugariai tagitarini takirani eeeeee mo gabu kara gabu lagilagina senagi kamasi ara vei tara iago mo mo mo fiksai mo tagitarini sena motu kamasi bita iagoni sena mo fore be kirani vau rogo mogeri gabu gari bita fore bekirani mogeri gabu bita voirini bita iagoni e mogesiri kavari nai ma tugamagi tu bita gabini sena gareva iagiri mabarari tu fore bekirani vau mogana bita iagoni asigina bena motu asigina kika bena motu tamagurito gabunai be bita tanuni mu gera taim na beagoni taim na bevotun bena bita vaisin tu moga